Ngesa to mi naunake, mi wawai fellere nden mi lota nde, to mi loti nde to yiyam darake, sai mi heba bafe mi takka bandu dum, ko bo mi heba limsa sai mi habba kongal ngal, bako mi hota wuro <noise> mi tefa magani.